फुटबॉलाची मॅच स्टेडियमांत पळोवुंक व्हचोत जाल्यार। जायतेओ अडकोळी येततात टिक्क्ट मल्लपाक ओड्चज़्ण। ज़ाता काय पावत बौस्पाक बरो ज़ागो मेल्लना लोकांची गोरधी। अस्सेलेआं चोड़ बवळ ज़ाता आनी फुड्ढेआं उबे अस्सोलेआ। लोकांक लागों मॅच सर्की पोलोवुंक मेल्ना टीवीचेर मॅच। पोलोइताना आमच्या घोरांत आमकां जाइं तिया जागेआर। बोंसून आमी मॅच पळोवुंक शुक्तात मॅचिन कितें। चोल्लम ते आमकां बोरें तोरण दिसुन येता म्होटोच। टीवीचेर मॅच पळेलेआर ओडिक बोरेंक पडता।